(-) Ñuka shutika kanmi Teresa Tenesaca Urquizo mamitamantaka, chaykati wambra kashpaka San Josè Mayorazgopi wiñaykani kawsarkani, <noise> chaypi kawsarkanchik, kallarashpa kutin kushawan kasharashaka chaypi kawshash chay <hesitation> wawakuna charirkani ocho wawata charirkani, chayamantami kutin <noise> kashnaman shamurkani, ña kashna <noise> mana valí tukushpami shamurkani ni nish. <laughs> Kutin <noise> granitokunapish chayika ñawpaka ñuka wambra kapi, <noise> pukunmikarka, sarita, pukunmikarka, trigo, cebada, <noise> melloquito, mashua, uca, cebaditapish, triguitopish maravilla libre genteta tapakuma chay <hesitation> watakuna, pukujarka. <noise> Ñuka wambrambra kackpi rato kunana. Kuti chay wasahapish lomismo ñuka casara washamkamapish <noise> chashnalatik pukurkami granito. Tukuy tarpushka <noise> granorkami, kutin chaymanta allimanta, allimanta mi ña mana tanto granush ashtash ña libre escasarerca. Granituka pero kunankama pero granuwawaka tiyanmi, tarpukpi chay, charichikmi, <noise> mana tarpuckpika kutin mana tianchu <laughs> Allpawla shirikunngaka chashnami kawsag jarkanchik, kawsarkani <noise> ñuka chaytikja <hesitation> wambra ñuka mamitawan, ñuka turikuwan kawsarkanika <noise> chay <hesitation> ñuka yayituka shitashpa uchila manarik, manarik llukacta shitashtakamanta <noise> ñuka mamitawan, ñuka turi de mi vida hatun turi wawa pushashpa kasash kawshaskashkakarka, kawsarkani <noise> wiñaykarni paykuna maquipi wiñarkani, paykuna wiñachiparka, ñuka turi de mi vida. <noise> Shita rinpankunakami kunan. <noise> Kunan ñukala kay ishtadopi kawsakuni, kay ishtado tiyakuni <noise> ishkindik kunanka mana pudikunchik, kusandik kaykamak kawsanchik pero ña libre mana podemukunchik chashna kawsakupachira <noise> purikupachiramik. <noise> Utila <noise> wambra kagpika, utila kagpika chimpo kajarka allendapi kawsajanchik <noise> allendapi ñuka turi wawakunash consertarish ñawpa yuyagkuna <noise> allendapi consentarin nishka, allendapi kawsarjuna, allendapi trabjashpa chay amukunamu mandadota rurashpa Chashna kawsajarkakaganchika, kawshajarkanunaka chishna ñukapishñuka turi wawawanka wasi kamak nishkata ruranaman rishpa, killata chaypi <noise> amsalakunata, mandadu rushpa. <noise> Kawsajanchik, washata <hesitation> riklakanchik turno <hesitation> killla, killa, killa pay <noise> purijanchikja, <noise> chashna kawsajarkanchik chaymantaka, kutin chishna chay ñuka turi wawaka allendapi kawsashijarka, allendapi kawsakanchik, allapa chay rato. Allpa wawatash manajik charishpa wambra chai tiempoca narik charikanichuk ima allpa nima. <noise> Ñuka mamita de mi vidashi payla saquisirsha utililata randishka na ashkata charishkachu chay. Cuadra yalli chaytami charishkarka. Cutin <noise> chaymuntami kutin ñukanchik kunan kasharishka washa ma utilia allpitataka randirkanchik kasharanakarmapi nima, kasharashka washa kama mana ima allpitata charirkanchika, tzalacunapuk amukunaman <hesitation> allpata rugashpa chaypi mañashpa tarpujarkanchik partido tarpush pay tzalakunapak maquiki mandado rushpa chashna tarpush kawsakanchik allpa wawata na charishpaka. Chay washamantami ña <hesitation> ñukanchika kasharashka washakunaman chaita chika chishna chashna purikushpa purikushpa, chashna kawsakush kutin ña allpa wawata kutin chay tzala amukunalati kuti <noise> katunata yuyarijuna chay, chaymmi randijanchik allpataka ña chaytukuta sufris paka kawsash chay wasahmi randirkanchik ñukanchik kushandik ña kawsakushpalatik partido tarpukushpalatik wawakunaman karankapak <noise> amu tzaslakinamun rugashpa tarpujanchik allpataka. Tarpushpa chaypi mikushka kawsakjarcnahik karshash kawsakanchik wawakunamanka. Chashnama kawsarkanchik warmiku na. <noise> chaytik ña, ña kasharashka washamantami tzalakunamin amukunamun katukpi allpa wawata randishpa ña ñukanchik allpita ñukanchikpuk tukupik wawakunamun kuntin chaypi tarpushpa karashpa kawsarkanchi. Ari, juyilata pero radinjanchik, kuyilata japijanchik chika chi tiempopika kushkipish na tandanaku <noise> kushkish na utka tiyak chika animalta trabajosta randijanchi, animal wawakunata uchila vaca wawakunata paykuna wachak billi wawakunaka ña chika katush, cuchi wawa, oveja wawa <noise> chaykunata wiñachishpa katushpa Kutin granitukunata allpapi tarpush chayta chay granitukunata catushpa ajushta, cuyeta amu tzalakunamun randijanchija, <noise> chashna kawsay, kawsarjanchik warmiku chishnami karka. Charijarkanchik vaca, vaquita, <hesitation> imashuti, cuchi, oveja, chita charijarkanchik, ovejawan, cuchiwan, chaywan mirakpi, wachakpi, vacakunawan wachakpi chayta wiñachishpa chayta, kuti wiñachishpa katushpa allpataka randirkanchik pagarkanchik, sufirmmiento, chashna utka ajustarin, kutin chaytik allpalaitk chay randikushka allpalatik tarpushpa, <noise> chayta, katush chay granitukunata kay katush animalkunata katush ajustash randijanchijka <noise> chashna sufriemiento, ñukapak cajarka chishna randijashkanchik. Kunanka imatik ima siquiera karanta, mana karag, ima ashtawanpish, mana callushpa chay trabajo ukupika mana kallush na casllushpa <noise> animalkunata charijuna payka, paykunaka shuk vaca lecherakuna. Oveja, cuchiguna animal achka charik, chaykuna chaykunata wasaikamak chika mishish wawakuna, kutin mamaka chay mamaka kutik allendapi chay tzalakunavi yanush karash kaynana, kutin yaya wawakunaka kutin <noise> trabajashpa chaykunapi kaynana <noise> wambrakunaka misnhinamun rina chay oveja, cuchi, chaykunata jawa karukunata michinamun rina chashna, chishna sufrimiento kajarka ñuka turi wawa, kachun wawaka <noise> chashna wiñajanchik paykunawan paykuna wiñarish wiñarishpa, kagpika ña ñukanchik pushaka mando ruranamun pusharikja chay tzalakunapuk. Sirvenamun, chika ña nini killa, killa, killapi ña killayakpi <noise> ña kutin shutik cambiado yaykupik ña wasiman tigrana kajarka. Chashna sufriemiento ma karka animal, sufrimiento, ashka sufrimeitno kajarkaka tzalakuna mana kallush maypish kachun makashpa ima chishna trabajachikja. Warmiku, na ima escuelamun na yarkurkani escuelamun yakusha <noise> maypi rimalatash entedimuchishkarkaniari imatikshi chay vidaka mana escuelapish tiyarka y kipata tiyanataka tiyarkami pero ñuka kalla ñawpakunala pero mana ima ñuka mamita de mi vida solola kashpa. Viuda kashkamanta mana ima, imata <hesitation> yachachikarka mana escuelapi churarka mana ñukaka escuelapika yaykujarkanika <hesitation> na yaykushkani kay ñuka wawakuna na yaykurka, chishna rimanashi yachaymunchay karkani. <laughs> Chay animalta mana yachani mana entendini castillapi rimashkata, chishna, seguro escuelapi yaykushaka, rimashkatash etendimatishkakani. Chashnami kawsarkani, warmiku, chaymantaka ña mana yacharkanika. Mana yaykurjarkanika ima escuelamun, na churarkaka ñuka mamita pay solo kashkamanta, turi wawash paypu wawakuna ña tiyakpika, ña mana ima ñukata ima churajarkaka ima escuelapi, paypuk wawakunata churajarka ña. <noise> Mashna wawatapish karka, mana yuyarini <laughs> chika, mana ayuyarino mashnachi, ñukanchik chi comunalapitik kashkamanta rickshinakushpa <hesitation> tayta amituman ña yarkukanchilami, nada mana karumanta cashkamanta, chay comunala chay llacktalata karkanchik, San José de Mayorazgo manta, chayka chi ricksinakushpa tayta amito ricksirishari ñuka ima mana, <noise> mana casharash nikushpa chaish, callaraliklakanika. Ari, chashna kawsahakushari ñuka mamika purikusha, <noise> prikushajawa mi kashararjani. <laughs> Punllakunaka, mashi, chishna chshna tukushpa may ima yaku ñanpi mauypi ima animalkunata yakuta upiachishpa, shutikukpi o mikuna yakutsa apshpa tigra chaykunapi, <noise> kari mushukunaka, wambra solterakunata chapashpa <noise> tapug kasharanak tiyak <noise> chasna, chasnna tukujarkani, ñuka chashna tukurkani, chashna mana kasharikushpanekukpi ima kasharajarkani chay payka, katishpa, purishpa, ñukata kasharanta tukujarka. <hesitation> Wambrapi chashna karkanika, mashana años kashkata na yuyarinichu, mashna añoshta charishpa kallararkani. Pay, yaya, papitomi yachanga yuyaringa ñuka mana yuyarinichu, wamiku, pero cedulapish mashnapi, cedulapish ukupi. Kuykunatash rikuri nishkata <hesitation> mashti yaya mamamun, karanamun rijunaka. Chaymunta, chayta karashpa, cuyikunata karshpa tanda, fruta apshpa karash chaykutin chaymanta ña, wambrakuna solterakunata apakunaka ñoviokuna casharanapak, chashan karkkachay, papakuna chay vidaka mana ñukanchik randina karka, ñukanchika tarpushkitalatita ashllashpa, chaykakunata yanushpa mikunalakajarka, wagrata lluchuna kajarka, ovejuna, nakashaka obvejuna tiyashch, ovejunatapish lluchuna. Wagra, wagra simpre lluchuna man kashaka, wagrata man lluchushaka oveja ashka tiyagjika ovejunalatik abunshalak chaymi mana ima, ima, kunanshina juideyo, kunanshina ima arroz, mana yanunakarjarka, caldito aychawan, caldito papawan, aychawan caldo, coladita <hesitation> washapi sara polvito sara coladita kutachis, sara coladita, chay yanunakajarka, chata kara karanakajarka. Chashna kadur chishna na, chashna ñuka kay vida karka, punllata rish portero nishka, chay <hesitation> mashuti kuydash noviokuna, noviakunata, cuidahpa chaykunata asrmachinamun <noise> pushak ima shuti domingo tutamantataka. (-) Comventopi tiyajarkanchiyari, convento pi chyapika convento tiyashaka <noise> karikunala <noise> sabadotaka llushikumuk noviokunala, kutin noviakunaka domingota ña wasimun kutin ña iglesiapi kasharashpa pushamujunaka. Chaypi vidaka chishna karka mana kunan shina karka, ñuka wawita, wawito ñuka Marita karka punta chita chaywan, wawa tuta chay paylawan puntaka pay, payta, payta mandado charisha pay, pay mando rurack, paywan, paywna kawsadorjanchik, ari chaymantash ari purikushpaka payshpish ña kasharanata tukushka, kasharash, shitash riji, chika kutin kashuy wawakuna kutin <noise> wiñarishpa ña chaykunawan shaquirishanika pay ña kasharijika. Chay cutin, kunanka ñuka <hesitation> Rodrigoka ultimo, chay, chaypish umimuwan <hesitation> kati, <hesitation> kunankama kawsakunchik, utimo wakarirka ña wata, ishku watachu ima chaypi. <noise> Ñuka Marìatapish, ishki watapi wacharkanika, kallarashka ishki watapi mana watalapi, ima kallarajarkanika, shuk. <laughs> Kayshukkunaka ñuka Angelita, ñuka Marìa washaka karkaka. Chaywan kutin chaypish, chaywan kawsajanchik chay <hesitation> chaymantadota ruradorkarka purikchushaka, chaypish, cutik ña callarjurkuna ima wata, ña chay wasa <noise> wawitukuhaka na alimanta allimanta wiñarishaka, ñukala Anita finadita ña kutin ashta, kutin chaypish ña cashrarash shitarin. Chashna kawsahak washa wawakuna <noise> wiñarish winarishaka <noise> washa, washa kutin ña kasharash rishkuna karka. Yachachik karkanchik ñuka, <hesitation> mana, ñukaka mana podercanchik pero pay wawakunaka <noise> ñuka Mareita yapudurakarka, wagrata yuntashpa yapujanchik, ñuka Angelita yapujarka, ñuka Anita yapujarkam, chaykuawan chishan yaya, trabajumun rikuni nishpa Ambato ima rickpika ñukanachik shaquirishpaka chashna trabjandchik allpapika, wagrakunata yuntashpa <noise> karashrishpa yuntashpa. Chaywan shayarijarkaka yuntakpika yapujarkani ñuka Marita, chay washaka ñuka Angelita yapujarka, chayka callarashpa washaka chishna wapujuna karka, <noise> yapudurmikarka. maquipipish yapuku alma yaya mañitowan <noise> ayutsnta shayarishpa yapuk ñaña Maria yuta <noise> alma yaya mañito yuta ishki yunta yapush yapukjuna <hesitation> chashna karka. Ñuka wawitukunaka chashna trabajarka chaymantaka chipi Angelita kunan kunanka ña mana yapun, kay kasharishka washa kay <hesitation> rick allila kunankamami, yapudura karka, chaymanta ña lecherakunata churashpa <noise> chay ña mana gachuyutak, charisha mana yapun chakcturkuna ña tiyakpi <noise> chashkuna ña tiyak chakturkuna trabajak. <hesitation> Chashnama carkanchik, chishnami karkakuna, chishnami yayapish yachachishpa <noise> chishna, maypi jiru, jirula yaya kajarka, chayka rigos rigus, yachachijarka rigur rigur, mandajarka, chaymantaka yachapajunaka yapunatapish, chashna kawsaparka, tarpujarcanchik, chishna ima granitukunata <noise> paykunawan kullichajanchik trillajanchi, chashna ima granitunash paykunawan chishna kollechajanchik, trillajanchik chashna kawsajarkanika. Kunanka mana valikuna, mana pudikunaka, <noise> chashnari <noise> karkanchik, hawakla jovenpika, jawalami ima, ima runapsh karka uniko ñukaka yapunata mana pudirkani chaymantaka. <noise> Tukuy chi asandopish <noise> ason pay ima <noise> collechana <noise> cosechashna trillanata granitura trillana tukupish wawakuna pushash, <noise> burrokunata hapish muyuchishpa trillajanchik, chashnami kawsajarkanchik warmiku <hesitation> waktashpa kunan mana balishpa llakilata kasewsakuni. <noise> Ñukanchikpuja, cebadita, triguito, sarita, papita, habasllito, oca, mashuwa. Mashuita, oquita <noise> ñukanchik alimento, ñukanchik wiksapak ñukanchik alimento wawakunawan ñunakanchik minunapakjaka <noise> chay karka ñukanchikpa nachu, chay ña nini sarita kajarka, mashuita kajarka papitakajarka, <noise> cebadita, triguito, chili nishka <hesitation> chay chili cebadita <noise> chay granitukunatama mikushpa kawsajarkanchik chaymi alimento kajarka, chaytami kutashpa o <hesitation> molinopi kutashchishpa ima chasna mikushpa kawsarkanchika, ima kunanka kutin mana chay tiyan kuna kay vidaka <noise> libre ashta kay chipo kay vidaka mana chay granitu tiyakpimi. <noise> Libre mana <hesitation> mana ñawpalaya fuerza mana ñawpalaya <noise> yuyatapish charijuna yuyachik, <laughs> charinchik. Tarishash, ñawpaka ari cushki wawa tiyakpika, <noise> mana tantota imata kachiwawa, wirawawa, <noise> chayta randijika, cuchi wirawan ñuka mikujanchi, kutin, kachita randijanchik <noise> chayta, caywan, <hesitation> mikujanchik mana ima shutik kunan vida shina ima aceita, mana kajarka, ima shuktik, shuk wirakuna ima mana kajarka chay mikush kawsajanchik wiñaja <noise> winajani ñukapish ñuka mamita, ñuka turi chashna chaywan winachikarka ñuka wawakunatashi ñuka chishna chaylawantin wiñachijarkanchikj chashnami winajarkaka kutin maypi tiyakpika tayta amitu karash tiyakpika <noise> paypuk cuchi wawata wañuchishpa wira llushichijanchik, mana kashaka cuye wawata mikunjanika, kunito, charish, kunu wawata mikujanchik, shina ovejitata, llluchush mikujanchik, chashna kajarkanchik, ñawpa, <noise> ñuka mamika chashana wiñajanchik. Kutin kullkilamari, tukuypak kusllki solo, <noise> ima arroz randinapuk, juedeyo nishka randinapak, ima aceita randinapak, ima <noise> harina chay ñutu imachi harina, chay daninapak, chaykunapak kullki puro, kullki minishterin, kullkiwan <noise> kullkiwan randina mana ñawpa shina <noise> Chashna granitukunata ima <noise> mikuna ka mana tiyanka chaymanta libre, desnutrido wawakunaka yuyachi, wiñak yuyachini, wiñay yunachinkuna, <noise> ñuka wawakunamanta kallarish chashna wiñankuna mana chishna <noise> chayta mikushpaka, bueno ñuka wawakuna chashan cahyta karashpa wiñachirkani, kunan kay vida kutin <noise> ña kuna ña kuti kasharashpa washamanta mi ña washamantami chishna chashna mikunkuna <laughs> aritakpa chaymunta chishna mikush kawsakuna yunachik. Kullki mana tiyashpaka, kutin mana ima, imawan mana randipuy imata mana rurapuk <noise> kutin kullki tiyuashpaka kutin imalatapish <hesitation> chay <noise> chay chay chayta randina kanga kullki tiyakpika ima <noise> tayta amito karakpika, chaytik ñukanchija allpitaguna randish kawshajashkanchik <noise> kunan kaykunaka kutin animal, valor, <hesitation> allpakunapishi, kullkipish mana maymanta llushipak, <noise> kullki mana tiyajika <noise> manaima randitukushpa kawsankunaka, kawsachijka.